Mi tun wakati sə i gbə ni mi ali. Gbələ mini na mini an gbəw səw sosai na ba mini an gbəw səw gam nəkə gbələ mini i gbəye e a bəw bərə ama ce a əcə ninkə a ənsə ettu. A ənsə ettu ay nə kə boni an be ba ene na mini wər ma sə ba mini nəkə wər ma sə ba mini əkə war kulə gam gom zokə an bəy gərigə sə nisə i wər nə ani ama ba zum nəkə da dami nə sey mini a da' ninkə duni yarə re nəkə zum gami yaw minu ettu zum a a i da' duniyarə re. Ninkə nəkə nulə minə min bone an mbe' har har kai likə mi oyrə mi yaw minu ay mi zni nə bone likə səwrə mi wətə gur wətini kai nisə mi da bərə ani səwrə ba zum nəkə da dasin kulə re. Wanə da dasin kulərə nə kə mi bə mi du dun ur min ba zum mə məy simi ɓe təm nə utəm nisə mi mi oynə likə sə mi linə nə yaw mini ani. Na mini səwrə ba mini səwrə ba zum mə məy simi ɓetəm nə utəm nisə mi lunə pa sə mi dolə nə mo bə ma tə sə mə kəsə mini bikini kə an bəsebe tomsə ɓikənta ba zum mi bə min bə' tomsə ən ari ba zum bə an za bə urbə an du ni sə ba mini nə na mini i wər nə ani sey mini in mi du' nə temlə mal har mi du sey mini temlə mal hahhh za gbə yaw a narə tary a narə nare aw nə zum da dawrə. Mibə zum an gami yaw ettu nisə gani mi yaw ay ni. Ni sə har a gaw sə a go nə yaw mini mi pe tore mini jibare ba ini səwrə a wər kay ba wani da kay nə ba wani səwrə ama mi pe mi za' mi pe wa ki wa yari ay mi ləkur makantarə. Re makantarə, kəsə parmari za kəsə sekəndari gabaki ɗaya min may miza waki ay mi kamu makəntərə kəsə makaranta hala kəsə kə gabaki ɗaya ninkə za rələ an ay wanə səw bərə ba zum mitəsu min min gənsu usoko mikə min dolu min sə ur panginimi. Panginimi ko nama wanə da bəmirə ani. Ba zum mi ni sə mi ɓawnə səw duniyarəre vase pat ba zum mi da ɓaw səwrə wankə mi min nisə nisə mi du nu sə nə temlə mai sə hah ninkə mi yari gbəkə zum da simi sə ən mi gaw mi yari gbəkərə ama wan mi min wansə mi bə an sə vasimi ani. Ama ninkə kə mi da min may ko wanə da bəmirə ko ni da bəmi rə, mi da dan yakəl mini min zəkəre gərigə wanə a bə mirə. Yaw minu bə wanə da bəyrə, səw minu yawbə wanə da bəyrə ko wanu da bəyrə ko ninkə nəkə mige nun mikə bəsə bən zum tomsə nrukə bə mi da zum tomsə bəsəgə min re har min re bankə bə zum an gabe naybe min re makarantarə zum an gami yari ama yari ay nəkə zakə wanə kən an ləy en temle nəkə seɗan royde an ləy en timle wanə da bərə ur da ɓikini mibə mi da ɓikini min gəsu min usoko wan səwsə mi min təsurə min təsə ba zam usoko min dolu ba zum nəkə ninkə. Ko wanu da wanu da bəmirə kay ha dam a tə am rɨw nə gəw pat wanə da bəmi min dolu min gənsu usoko. inkə nəkə a re gawkə rɨw aw nə re zakə ay are ba bəkə tomsə ba zum mən ma pange pag mən mə reyren kukə ni gentə an isə i za aw pat bazum mən mə lusi sə mənkə i za kə i za e gəwlə abə kə i kə i ɗaki roydəl e aw ba zum wənə da bə mirə mi mi gəw ɗa ay. Mi nəl minə da ay wanə da bəmi sə ən mene kə gomzokə bəmi sataurn mi kir dikə wanu bəmi sə da an kə kay səurə min dolu ban min gənsu usoko da bəmirə mi da olələ a bəy bərə. Ninkə nəkə yakəl minənə wakati ay nə ninkə al nakati ay bə min yakəl mi ɗakə ɗan yakəl lsosai yakəl nəkə nimə kawminə mige royɗəllə, minə kowanə mi ge roydəllə mire har makarantarə dini min gaw a da sam nə kawminirə. Kaymini kə tə ən be kə be vasə vəkəl nə mi minə mi gerə unə ka yanə bə mi nəmi ge rə gam nə niya zum təm da em məsəpa kə are yokərə. Na kawminu dəlle aw mi gegen min kowana akə gaw wəmbəlu kowanu kə bə marirə ama yakəl mi al may kay nəkə ka ritə gon mo nə ma ritə gon kan manika ritə gon mo nə ma ritə gon mikə nə kaymini mida gesə min. Akə gawkə akə roy akə bə roydəl sə ha <noise> nə ullə mikə ani kə mada gerə. Mige kə min akə gawgan wa' wa' ko nə wanə ko nə mi ko nə kowane mige kə min akə gaw gan wa' wa'. Am nəkə duniya nən ay məkə tə mən be'kə be gaw nə ko wanə wa' wa'rə nəkə kamə kam <hesitation> wann daŋ məsə pa a bə. Gam məsə pa abə məre mikə wanə sə ka rem bəkə sə itə in əh ur ay kə səwnə roydəl ɓikəl damrə pa rə. Roydəl wanu al kə a worə. Gam a gaw <hesitation> kuri yaw bone kə a gaw nisə re gomnəgə sataurn ka wakənə bone wan zokəre ani. Zokə wani a rew ya kənəgə ani. Məkən dii nəkə nəm zum təm ama ko wanu kay mani kə sim niya mokə mə pew namtə ettər. kə tə' in mi gemərə mokə mə kpəw nantə etter mə kən kpəw nəntə ettər nəkə ba zum bə mi min wanə sə re təsəgə mo sə ən mə kpə kay mani namtə ettər ani. Gam məkə tə mən mi kpə kay beni teme tetə nəkə a re gəkərə. Duniya a danu ay nəkə ninkə nə kowanə mə gaw nə ɓikən nə wombəl, kə za ə <hesitation> əh be be zənə samsən monə mə taysu nay kə tə ən be zanə samsən monə mə taysu nay niyge duniya nəkə menə ko bilə mi mikən wər ko ur kə wər an gaw nə an gaw teme ettəre ba zum are gekə ninisə <hesitation> ur məsə pa rə ən kə a gaw nə ni kowanəbə kə gaw nə temlə yakəl al gəri gə nisataurn a re ɗakə nəgə yakəl wan yakəl sə be misə pa sə nə mu kaw duniya rəre bə pat ge kə ən ko wana be kə gaw gan yakələre. Ama eh nəkə dor nə kpə se kə ekə en a ge woŋ woah wo an may kə da menə rerə ay makə rekəl ka gaw nə kay wani woah may an minə re ay nəkə are vasəgə kay wani vokəl rə gam niya vokəl kə duniya a danu ninkə ay kə a gərə. A gaw wa' wa' wa' wa' wa' wa' nəkə kamə kam ɓikəl gərigə <hesitation> gbəni kayrə daga dəlle daga naurə nə in nergəre be pat kamə kan yakəl. ən ur ayya səwnə vəmrə, ur ayya səwnə vəmrə, ur ayya səwnə vəmrə məkə tə mə gawnə vəm nəkə are gəkə duniya enə a danu re ay rə. Duniya adanu re ay nəkə mə gannə yakəl konə wana nə kay mani nə mabu sə mə miy ay pat mabu unsə re l gaw ay yonki ini may ire <hesitation> ili malu i bu malu. Ama ikə tə in a vasənə vəm nəkə are gəkə rə i tə in ur aykə sel bəy bən nə ur ay gam nə kə niya urkə roydəl wanə a worə akən royduru gawnə piya be reren vəsəgə vəm. vəm nəkə duniya a danu ninkə ay kə vəmkə a gərə. i gaw nə ko wana wa' wa' wa' wa' nisə ba zum ge ən ko wanə məsə pa bə kə ekə a gaw wa'wa' ani. Da gesə ən enə bi səkə nə woah woah woah mən zawrə. Zaw ma zaw bə i yo' i bi i dəkəɗan sə e' mabu yutərə sə akə gaw sə enə a kəre ɗakənəgə gərigə rə ya. Aren ɗakənəgə. E nə ninkə kə a yaw aykə may kay a ge ən bekə wakə kayrə. A bə ge bekə wakə kəyrə mo nəkə ani pat mə pe nə tawlə wanani tew tawsɨ ay məkə penə tem tawsɨ ay nəkə rem rem kamkə tawsɨ aw ənbi. Temlə mani ka niya bə ka gbə grə sə nama məkə tə mən kuri kə və tin və nə kəy beni kə ur wanə oy ani a bəsə gi paya wo bə ninniya ə ninniya ay pat mə saysə ba zum nəyre. Wanə sə ur ga urkə likə mo bə məkə likə wanə gəwsə ka bə anire sə mən gam nəkə be kə kuri beya <hesitation> kay benirə kay mani kən oy inə in oy inə am in əlguru. Ur kəda oyrə i bə ida oyrə' gam nəkə nə kay mani kə duniya rəre a gaw wa'wa' gam nəkə wərkə kən za kə mobə ma tə mən ən hh kay beni an re' ma hh zum kə gontu kə kamu ar yenərə kə kamu nay linirə kə gontu gərigə be bə ben am kən yu kə urbə kə tə ən hin kay beni bə an za'. Ama so a' wanə kanə min tə nipi narə kaw enu a da waw pat a gaw wa' wa' nə duniya enun ay wa'wa'. Duniya endu ay an za ba zum an tə ən wanu an bə ani kə be bekə zakə netətə a bəybərə ama may kay məsə pa nəkə wanə ani are bəkərə. Gam are bəkərə nəkə mo mə re pekə niya bə wanə derə an məkə pe niya mə pe wanə derə an məkə tə mə mə pe nə bal mal nəkə are bəkərə. Bal mal nəkə kamsə may məsə pa rə. Ka kamsə sə kulə. ko namə bə mabu ire mə ren noykə. i noy mo nəkə ən gam mo mədə nə vəm ekə məkə zakə kaw manə derə in iza in aya? Ən ur ayya? Are bə ren a gadə bə gan. Gamnə niya da nə vəkəl. Vəkəl wanə nəkə roydəl wanə səw damre ɓikəl səl gaw nə kaw wanurə ur nə kə danə vəkəl anbi. Duniya a danu aykə mə mə gaw nə kai ko wana mə gaw gan gərigə kowane bə kə kə gawnə yakəl. Mi bə mi gaw nə yakəl ko wana məsəpa rigə sə wanə sə mo məkə tə məre bəkə kay beni ay pat məkə tə mən məkə sisu wənə ɓik wanə vəkən kə bə tomsə nə urbə mokə ba zum mən məda pa wanə səwsə ka bəwrə. Ninkə mire ɓedərə gə sə ani pa nəkə nankə a danə dan gbənikawye a bəybərə. Gbənikaw a bəybəo nəkə, gbənikay ɗaŋ kə rem kamkə ar ɓikənərə. Gbənikay nə kay daŋ nəkə rem kamkə vəkələre. Wann wan ka lii sə ka kaykə i lii malu ama kaynəkə rem sisəgə kan ən mokən lii kə məkən mən ɗakə yakəl lə. Mə ɗakə yakəllə nəkə mo nəkə bekə be da gemrj wakinirə ama mo nəkə mə kpəw nə teme temlə mal, məkən kpəw nə temlə mal ko wanu are bəkə rə gam nəkə moni mə mən kpə ur nə temlə mar ur kələ ən mi pə mo nə teme ette bə are' gəkərə. Duniya a danu re ayge ninkə kə ko wanya kay mani may unsərəre kə ən mi ge ani mə gaw ko kə ge niya bə mokə mə gaw ko marəm mani nə a' marəm mənirə pat mokə en wəl guru a' may ən ay jewlə mabukə. Ekə a təsə wanu kay parə ekə wəl guru en maw ən aw sə a gaw gawtəl a gəw gərigə. Gam nəkə nə kowana bə aykə dayba a day mayya ge aykə day mayyage mə zaya yawa. Ama i kə tay sə one day <noise> urkə mimikə ur ay kə mi gew wəkini bərəwo. Mə gew wəkinirəkə ur yonki goŋ mo nə goŋ ya? Yonki may ən ay en wəl guru. Yonki may ən ay nəkə. Ba zum vase en wəl guru ən ka a gaw malu wa' wa' ka are aya bə wa' wa' kə a mentə kə a naw naw kə a odə malu mo rəl an yu ay nəkə ma əytə ə hh. Matə ba zum kə ə hh kay kəsən mini aykə kə za min derə. Kə gaw nay liikə minirə.